Noi on watta jahale kullum do, on wala soma na? bandu mon wala torra na? ko on vowi on be jahale mai?